<hesitation> ndiyan ceniiɗan ɗan kaa ɓuranikan, sabi kañun ɓuri heewde cellal. Kañun ɓuri nafa. Fay so a loototooɗo, ndiyan ceniiɗan ɓuri ka. Ko senii kaa, huunde fuu kañun ɓuri. Sakamaaderema <hesitation> so wiyaama naatoojun ley reedu kaa. Ɗun kaa sikke fu walaa, ana haani senaade.